أول شي، طبعا، إنك تكون ندمان على الخطأ اللي سويته تجاه صديجك ولا رفيجك أو الشخص هذا اللي أخطيت حقه. وبعدين، لازم تكون ندمان، يا أخي، الاعتذار من شيم الناس الكبيرة في المجام. بعدين، تعتذر له وتقول له: "آسف، أخطيت، مو كان جصدي الشيطان وسوس لي". المهم، تبين له إنك ندمان على الخطأ. وإن شاء الله يتقبل اعتذارك وتسامح، وتكون النفوس صافية.